بركز على الأشياء اليدوية, مثل الطبخ على النار, والإستحمام بالماء البارد, والإعتماد على الشموع للضوء, وأقرا كتب, وأتعلم أعيش ببساطة أكتر, يمكن يكون تحدي, بس يمكن يكون أكثر متعة, وكمان بيعلمني الصبر.